Ohatran'ny manelingelina be anahy mantsy ny mahita anao kizintina be ohatran'izao. Lazao raha misy problème e, afaka hifanampiana tsara izany.